Raha ohatra hoe <hesitation> vidinà hofan-trano ndraika hoe manofa trano zay, akeokeo amin'ny dimy alina sy telo hetsy akeo zao, zay zao le ohatra hoe mavent- <hesitation> maventiventy le tragno fa ohatra hoe kelikely zany izy de iray hetsy akeo, de arakarakan'le es- <hesitation> <noise> habelan'le tragno zany a no i vidiny raha ohatra hoe am'firenena misy anay am'zao.